<hesitation> Fivolagnana ampisaigna amin'ny fianakaviagnanay ka zany misy karazany roa de misy mitegny fransay oh de misy mitegny betsimisaraka tavaratra, <noise> de fransay io <hesitation> roa karaha an'igny mampiasa agn'anjy de betsimisaraka tavaratra ndraikagny zahay jiaby zany mahay mampiasa agnanjy.